Oo chaka kuechi o chaka na'anu o chaka mojarra evina o salmón nau nani inka kitiun iyo, iyo, foca yo chii jiji ballena ballenaun este iyo o kiti nani fin sua kao chi ma kuu ka'asa nasu chakaa ko, ko siviti.